شوف، أنا أميل إني أكون فنان مشهور، يعني أجدر أعبر عن نفسي من خلال الفن وأثر في الناس بأغانيه أو اللوحات، الفن يلمس المشاعر ،يجلب السعادة، وهذا الشيء يحسسني بالإنجاز الرياضة مهمة، لكن الفن يعطيني فرصة للإبداع وللتعبير عن الأحاسيس وص وصلها لغيري.